يعني احنا اشخاص واعيين كلش وهذا يعني ما نقتنع انو اكو قوة خارقة بس نطيق نقول انو فدشي مشابه فد صفات مشابهة يعني فد شغلات مشابهة اللي هي مثلا يعني نطيق نقول إذا نطبق عدل ومساواة إذا شخص عادل عندو عدل وعندو مساواة ف هاي قوة خارقة يعني إذا تملكت اماكن قوية ومسيطرة و تعاملت بعدل وبمساواة مع كل المواطنين وكل الشعب يعني هوني نطيق نقول وصلنا للقوة الخارقة اكيد أي شخص يدوغ عالسلام السلام كذلك قوة خارقة يعني هالتفاصيل اللي احنا دائما ندوغله دائما احنا كمجتمع ندوغ الشغلات تعمل استقرار اللنا ولعائلتنا هي هاي نعتبره القوة الخارقة الا لا المادة هي القوة الخارقة ولا أي شي بس تفاصيل الحياة هي القوة الخارقة اللي توفرلنا معيشة خلي نقول طيبي